ps nare so diz kat’riu gkigadia shicuend’ rynka na bichi chi rynka run be-beku, bekuaa rynka, ni naza- ni naza- ni bzan dios laama gunma, dekny tuxma, gydylagma ra maany ny rseny gëel gydylagma, en cambio bichiaa’ ni rynkaza naaza <hesitation> ni naaza rzeny ni bzan dios laama, rynkana lamaa gynazma bziny gynazma, yuu’ valnaré gyzungyama gyuu’ ny gynynu gynazma bziny guti’ma rany cualquier ty maany la ma gaztoo’ va b>nazmany gutymaan y enty beku’ah, beku’ ni bzan dios la beku’ah rynka, ty ra maany ni nu gëelgy ra beeugy ra shi la ra-ra tuchgara lo quez diz ra maany ni ni rzeeny gêelah ni ni rzanramaa’, bzân dios la rama gy gydylaagma gêel va enty bichiah zga gêel ni run bichi guz zga rchi zga gêel no ma rynka guz ni bzan nal, bzan dios la bichi gunza bichi, chi ni bee’ bee’ naarama kat tuzdy kat tuzdy, rlucarama giualy per kat tuzdy ny runy ny gunraama bianraama gaxliu’.